Bueno pues in ne tlen nktoa den mo namiktia den mokuiaya kate mieke san de chokotzitzin mokui huan pos ni papá huan kin obligaroa ma mo namiktikan pues ayamo kosa ki mati de kuak se monamiktia tlen responsabilidades sek pía kemen se tlakat kemen se soatl de chokotzitzin pues ayamo kosa ki mati de itla huan más telpokame de yi ixhuehuei niki maka mo primero mo nennekin kuak san yatinemi de novioin pero kuak yo monkuike yi monnamiktia ako igual ye yi mo ahua in tlakat akok neki tekitis in soatll amo ki mati tlakualchihuas in tlakatl yi kualani porque amok mati tleka se mo namiktia inkon nikita mieke huan más yo huekake se sy huehuei seki nik ita tlakoni pía okseki soame yatinemi omo kin importaroa tlen horan asitihue In ni soa nikan mon preucuparoa kan ka kox kuali ka más notsa amo kontestaroa inkon yi mo kualania seki yi mo separaroa yi mo kakatehua más pía in nin konehuan yo mo katehua amo kin importaroa ni den kuak mo namiktia koak mokui como de ken ne amo o nik matia den ni tlatoltsin inkon niki o nik pensaroaya ye ihuan amigotin o niatinemia o ni tlakonia o nikisaya axan no soatzintli más o nech notsaya amo o nech importaroaya